شوف اذا تريد تعلك مثل لوحة او اي شي او مراية عالحايط حضرلك بسامير اذا جان طبعا حايطك من نوع اليندك عليه بالسامير وجكوج وحدد المكان جيب اللوحة خليها وأشر عليها من فوك شوف انت بيا هذا هيجي بالقلم بسمار شي حتى تعرف وين تدك البسمار اي واذا الحايط مالتك مو من اللي النوع اليندك بيه بسمار لازم من هذا المزرف الخاص هو مال يعني الحيطان الجص خاصة هنا يمنا انه لازم الا مزرف ما نكدر احنا بلا مزرف فلهذا اذا تريد تعلك لوحة لازم يا اما مزرف يا اما يعني بالجكوج